Ci sunnu diversi armali chi sannu satàri chiù longu assai oltri la propia altizza. Chiddi chi vennu ‘n menti nta stu mumentu sunnu li canguri, chi vivinu in Australia, li griddi e autri insetti. Pi stu carattari di li griddi c’è puru un dettu sicilianu riferitu all’omu. Quannu c’è unu chi nun sta fermu e si movi ‘n cuntinuazioni si dici ca va satannu comu un griddu.